Qizil rangni o'ylasam hayolimga qizil atirgul keladi. Va bu judayam yaxshi va yoqimli hisni bildiradi. Chunki men qizil atirgulni judayam yaxshi ko'raman.